<hesitation> ami yoma oko owoni iya zozarore epa ni ya gege ya re gbishi owuso ya zora yi he ni kwo owushosho hini ya zona kishin kpo ona ka akpa, ona ka akpa owona ni ya re yipu gan oya dawoshu ishi ye oro ore yipu gan okwagye koyoko oya yoko neneshi oyasa ipu papalo oro oya dawo oshun oya yikpiyeho yalo shan owoni ona ki- kishi ke oza ni yo shomotuni ya kpehe koni kwo gbobo bolo oya re mamani oyafoyaha fiyah owo nolu oya gege ya sola ya ha. Oya tola ka ginakpa ya a, ase shishini ba gege ngmala kakinakpa ngwangwa bamiyo nwa baha ase shishi owo meme able gege ba ha koni oshowotuni mamani ami awoni igbimu ko zepa mani ko ha gishini iya kekwu owozarore kawe kwashiha. Woni ogbiza abo lalo oya gege ya geri shi ikpoye pokponu ya gu hulo ese nabanu ni lalo woni owase ni ya gege ya lenu agye ni ya shehoni lalo oya gege gbo ikpe akinakpa oye oya gege ya rona oleho ni lalo koni akinakpa ba ogwonu dede, aba togwonu, aba shokwukwu nu ba ha, ba mu ouloni abamo na zoza ni ya re ni ikyikyo iya zoho kowoho koni owo zarore kokwashi kwo oleha ni lalo, koni oya yimu ko tobabo ko who ni oya re ni otuho yasha neneshi ni so wase ni gbogye ko rikini kayibo kpa kase nubi ogbogye ko rayibo kwe ebenyi kwe ya gbogye ko ga shebe kena nemeshi owona tobobonu ya ro kpona kishi oya goko, oya ro kpona akinakpa oyu goko ishi nye byo ami gyo ya rona ko- ko- ko- koza epa kpo ohe ko iwoho oyo bose shomatulo iya ro ishi nye oya bose shomatulu koni oyayu ya rona neneshi oya yu ya yipu, igyorona yipu otuhi yasha in gyo gwunyowo sho oya shoshi ko ro oza epa mani, ni awo za epa mani woza ni ya dusu oshun ikpiyeni. Oya duwoshin ikpiye oki ya yo yashotuneh nemeshi gbeyi koni enoni ota oma ni owuso wa zowusho sho ho ni, ooh ishi ishi ase ni gyo kwashi oya gege ya sheho kishito kou ase nye pibugbo lalo, ishi lulelo ni wase ni omo gbe ho this i lese kigyeni owase ni gbishi ni ye daku la owo lo ka yosala, ogboza kwash, ka ni oyadanu ni la, oya panu biyo eka kapashi ni naba panu ni kpo ewo nila ogobe, oya kwefu danu, oya shiga wu koni oya gyeni, oya gbo oya ngwashi, ebe oya vu ogwa owo ko vu ogwulo oya shibita gbono me oya yi gya oki yabiza kwashika yawa, oya bikwin ya wa ase ba gbogye koni esu kigyene nubanu mani ogyo rishi oye kpouponu aba kaduwo kamo biyo kpaku epa kwe eta wa owase kwashi oya gegle gbo ya ralo, mamani akinakpa oni ishi mani mwashika ase ba gye gba agboza korore lo ase ba tikpo ka kinakpa, ome omiyo owatu ka agimakpa oye ko wa gba ko kwona re so go kpaku giso ome ya miya, oya gba oya biwa owoni owokwashi ni ogboza abola oya geg ya yoza mani lo. Oza ni ya mo mani koni oshomofu koni owoza ka weho ni ya shini, iya shehonu kotata iya shehonu nyiki yaho sose nyi lokotata, nyaruwa kowa ima mowoza rore neneshi ya sho ni, ima mo izire epa mani shonatu agyo mo na zozarore epa shi ni powuso ya zowosho hutuni nyi ga za, owoni vapashi wa owoni oya pashi pya gegu ya tala kishi oya tola kayinakpa, owoni oya pashi oya gege kwigbo kishi tola ya kwomwa ya ha kpikpako ya ha onwinyow sho oya ga miyoho ozani ya ma mo ozamani igyo ya zepa oya shomotu koni yare igyo ya shokwakwa ko ko ko kaginakpe oyamu, oya shokwakwamu togwo kpanu ya gwa, gwogwomu yipu kweyi omipuho ya kyeku ikpiyeho ya loshun kweyi oya gebe ni oya yimu ko gani.